بس اكيد افضل العيش في عالم خالي من الفقر. لان الفقر يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس ويمنعهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والتخلص من الفقر. وهذا يحقق فرصة افضل للعيش بكرامة وتحقيق احلامهم. فلو قمت اكيد بختار اني اعيش في عالم خالي تماما من الفقر